Mudo ja daava'ando in mesa nakujo na kueetniiñundo in escuadra kueetniiñundo in metro kueetni'iñundo in martillo kueetni'iñundo in color kueetni'iñundo te di'inaanuun ke'endeendo medida date daakua'atna'ando ja daava'ando mesa te mesa ja naandi'i mesa ja kojianika kuutiundo te nyuuka kuutiuu ku koando kuutiuu ku tazando kuutiuu nakuu jaa kuiinindo a kundaatni'inundo kodo nuun mesa kodi jiaani ka ku ja kui'inindo kodeja mudu nduuka ka daava'ando in mesa.